Aii akoho azo lazaina azo lazaina vorona akoho zany ai, akoho zany ange misy elatrany ai, bokeo koa akoho zany manatody fa tsy tsy karaha antsika io olombelona io miteraka io, donc zany vorona akoho zao.